أعتقد أن أصل الكون موظوع معقد جدا، وفيه أراء مختلفة، <hesitation> بعض العلميين يؤمنون بنظرية الإنفجار العظيم اللي تقول أن الكون بدأ من نقطة صغيرة جدا وتوسع بسرعة، وهذا يفسر كيف تكونت النجوم والمجرات، ولكن بنفس الوقت بمعتقد نحن الديني وثقافتنا مختلفة تفسر أصل الكون بطريقة <hesitation> إيمانية وكذلك علمية والأهم هو أن نتعلم ونبحث.